Tsy mitombina tanteraky ñy hañatratrara ñy fiarahamony lavorary; satria ñy vetsevetse tsika olombelo tsy mitove, samby mana ñy vetsevetseny, samby ny mana ñy tanjone, samby manany ñy fiaiñane, samby mana ny ñy lohane, ka hañatin'io fiarahamon'io ao, ndra iha ro hanao raha manao akore, tsy mentsy misy avao ñy mandisy, tsy mentsy misy avao ñy maniaa.